E be ël cibo a pöl a pöl dete fastidi se ses alergich u ëntulerant ecco e pöi a ie cule comuncue cul cibo che ti magari n'ëncorze nen però purìa fete mal cume la pasta, la pasta, tante persun-e a pudrìu nen mangela, cume me cügnà